Ni kileva'anchi ye koyeli-ini naá, te livi jinavika ni kaxi nchi ye chinana naá, ye chinajɨ naá ni nala kayunchi nuu ye aciti naá, te ni kileva'anchi iyu'u pechu ye chong, ni landenchi te ni kile ajnunchi <noise> ni kee nka ñi ni kee nka, te lujua ni na ndu'vei nuu ye chinajɨ, te ni kua'a ye lo kuu pechu ye chong naá, te ye lo niño ne'eja'a i'ii naá ni kileva'anchi iyu'u sopa <noise> na la ka'yanchii nuu ye aciti naá, te laa te ni kua'a, ni tajni tia'ai naá, ni tajni chinana naá, te ni kee, ni kuu ajnu naá, te lujua ni ndu'vei naá, te lujua ni kua'a te ni ya'a ye koyeli-ini naá.